Koa misy vahiny ôhatra andeha amina amy semaine zao ai, <hesitation> za zao tsy mibaiko ananji hoe lamba karankôry tokony ho ataony fa zay ataony avy akagny mety amina daoly satria io zegny atao andra io ai, donc ze tiagny atao foagna ataony fa tsy oe zay ra tiàko ndray ko nde ataony avy akagny satria tsy andeha hipoera ilambany <hesitation> aminah ake mihitsy diany avy akagny fa andeha amangy anah andeha hitsidika anah donc ze lamba anaovany avy akagny de mety daholy.